Ni ditlindje perfekte, ni ditlindje ideale ish kon diçka që ish bo ma në befasi, nuk e kisha prit. Shoqnia ishin mledh krejt bashk’ nashta me naj familjarë me fol edhe ma kishin ndreq ni dhomë, ni lokal me drita, edhe unë isha hi edhe isha befasu.